Ddame neke noturno noturno nguete niño kacheña ndame keyteyino nondio inan yiviniuya chima'a on, chimaon inña chi'o no'o tu ndame ya'á adame ayuna kii iña nikua ndodo kua tunka che'e yo'o ho name sello burro ngachí chia tunka yiachi kitajun numero he ngundavii xheyo, odiñuu cuenta ko iña kiti yii niñe casarme niño, inña kiti nrava'a kaché tendame tiyii konoñu uun ndamen du nguan iña nguen ndutu nguan nakeya jin dechi nani jí vandamen ya'a'chún ya akita ñejiño'o, ukan indo kaxe'e iyenu indo casar tuna tuya kutediko o'on.